Sigir Sigir kal bangi sigiry sigir, <hesitation> ta dawiy rondan ei daffo sigir malaie logo, ademri ken tino lak mato lak fashi nan ne. اصل uonie nan ne, <hesitation> اساس uonie nan ken fala kisin nen sigren. Sigir ekon حاجة deigidae koni hikr kayedangi nanga hikr betien ga بداية tang jagose log butienan Osso elin Abaiyr en Sarai tan len Sigir en koki elin defa elin. Sigir og ademri ken oreinga kalein kes, حاجة gon joe jana techa bailik dawei logo. Sigir sigr sigir welan ta حاجة uoni el يعني kota falakasho le ken uodan.